अमे निजो कम् अरो जोन्तु पेर्सोनल् लिफे होइ, अमे बलन्चे कोरे हो परु, लिके मने अध मने अमत छोबिस् घौन् जाके दिनो, अध जोदि तिमे जोदि कम् मोद् दिनो। अरो अध तिमे जोदि अमे निजो पेर्सोनल् लिफे हो दियो, तिते धुनिअ के मैन्तेन् होइ जये। अ किते ब, किते ब, जोदि कमोद् पेर्सोनल् लिफे हो धो मैन बलो, तेन् तिते अमे अलब् दिनो कर्ने ओने वीक् ओर् त्वो तो फिवे दय्स् मक्सिमुम्। अमे निगे सुत्रि लो हो परु, सुत्रि लो हि कर्ने मने निजो पेर्सोनल् लिफे हो तिमे दि हो परु। अत के मने जोन्तु बलन्चे होइ तो धुनिअ के बलन्चे होइ जब् उअकरो पेर्सोनल् लिफे हो मजोद्, धुनिअ के बलन्चे हो जयेन्।